Chamagaadad apane paaro ka istamaal udaane ke alaava kaee aur kamon ke lie bhee karat hain. Unake pankhon kee saranchna itane khaas hotee hai. Ki vaah unako kaee any kaaryon mein bhee upuog karte hain. Chamkadad apane paro ka istamaal eco lokeshan mein madad ke lie karate hain. Ve vishesh dhvani utpann karate hain. Jo vatavaran mein parivartan hoat hain. Is dhvani ke aadhaar par chaamada gadh apane parv kee gati aur sthiti ka sahee disha mein anuman laga sakate hain. Jisse ve andhairai maiin shikar asani sai pakad paatai hain. Shikar pakdanai maiin sahayata. Chamagaadad apnai paro ko naiwnatam karkai hawa maiin tejee se disha badalate hain. Jissai va keeto ko pakdanai maiin samjaot hay.